Ynadyi edye wo be da mi gbma mi dyi wo yna, e yi jenagnu, jenagnu muhni shnadye a du wo yna, a ga kni a ga la 'byi dna dobuo, a ga 'byi la dna e dobuo, wo ga 'wyi kni zhi, wo ga 'wyi kni zhi a ga du, a ga 'wyi hna du, a ga wo pye, a ga wo pye, a ga wo ku a se e gninyio, a lo se yna koko 'fe, he ga se e gninyio, he ga pye, he ga pye ha wo ze fi yna, he lo inji ge, he ga lo inji ge, a ga lo wo go gi he aga wo go, he ga zhi 'pyi ge, he ga snago da, snago dye hna shna a da wo muhni yna, a ga to tungu a fi e eyna lo ge wo shna, wo ga shna he a ze snago, a snago hna he ga wo ze fi, he ga na kpa, he ga na kpa. he ga ena sa kuo, ke he la jeshnawnu tu e na, jeshnawnu muhni a yi wo yna yi kpanti, a ga la wo tu e na, a ga snago to fio ke a nuwna to beo, ha nuwna to beo ha to wo shnadye ga ye yna dye snago ba gna. He ga wo bwa shna he ye yna He ga 'yna puo ke ena hna wo fio, shna ena fio, shna fio hna he ga mu 'sa he bawye, he ga wye ba dye a jnu, he ga la tu na he ga go lugu sna, he zhi ba lugu hna sna, he ga wyichere pmi, he ga wyichere pmi, he ga wye ba e nuwna ɗye a jnu, he ga ze wyichere hna fio, he ga ze fio ke ha lugu bu ha beo a wna kitikpi, zhi ba wna kitikpi, he ga gni zhi ha da esa gi wa jnu, wo zhi ba jnu, he ga dye dye a da lugu kpe, he ga la lugu, ha jebu dye ke to shi ke he kpe lugu he kpe lugu, he zhi ba kpe lugu dye wna yna ge kpam kpam, he ga gni zni ha jebu la, ha he de ze fio jebu ha ke to yna, he de la he de ze fio, he zhi ba ze fio, he ga he zhi ba ze fio ezni, ha du, he zhi ba zo du zni, he ga wo ya wa da shna sa mwa byiri, zhi ba shna sa mwa, he ga shni shi ha kna fi e abwe o, ha knafi e abweo, ke he yi aza zhi ge a ba dyi, a zhi ba zo ɗyi, he ga bwe ku ha jna. Abwe, he ga he ga ga tu 'na dyeo he ga enyi du ndye he ga dyi ge yna, enyi kwala, ko duluga ko kpmingeri, he ga chnibe e anyi hna lo he dododo he bwi he dye eje ge, muhni he ga dye ge he ga kpeko ha je dye, tuntun he ga duluga to kpe e jenagnu lo he dyi zekpe, eje ndye a dyi wo a gna zekpe hna, he ga eje dyi he ga 'je sa dna e bwe lo ke he to 'nyi kpe e shenzhi lo hna tuntun duluga, he ga kpe he dyi yna lo. Bedye sa eje bendye sa eje um um mi gna eje dyi be da mi gbma yna, bena he ga dy 'je edye he ga bwa kala, he ga dyi 'je dye he yi kala yi he snu be ge, bendye eje ɗyi be e da mi gbma yna hna n, kuma bendye sa mi ga dyi 'je yna hna n, bena he ga ɗyi wo he ga bwa kala he snu be ge.